<hesitation> هل نشوف إنه الشعر مهم وليه صلة بعصرنا الحالي؟ هو أكيد يعني إن <hesitation> الشعر مرآة يعني للأحدات اللي تدور كلها، المجتمع وكل وقت ويكون الشعر الخاص بيه، ف- في كل وقت يعني مهم الشعر مش يعني إدا كان تطور ال- <hesitation> الإنسان يعني ماش يحتاج لل- <hesitation> الشعر.